Nanajaninchí taka, chinlon xhiko holo, javenxhi iyo'o ko'o on teyo, texhinala kenchí kanchi uu xuyuu nénu comida teko utako nala kenchi comida nakaxhi kuexhi, yinu kuñanchí ko'o onte kondeyuu na'a, teyela'i tetavii lijalo lakenchi, kakuna naka hi iin texuyene un lakenxhi kodeyu lakanchi, comida na'a.